रसिया के पाक शैली कुछ ये प्रकार है। रसिया दुनिया के सबसे बड़ा देश है। यह बहुत अदभुत घूमे के जगह है। रसिया यूरोप महाद्वीप में फाइल्स है। यह म्यूजियम वॉकिंग और बहुत सारा चीज उपलब्ध है।